هو باش الواحد يبدا يمشي تراين على روحو مالزموش يقعد يستنى الموتيفاسيو، ولو هي الحاجات اللي تنجم تكون تعاون ع الموتيفاسيو موجودة هنايا باش باش مش لازمك <hesitation> تشوف روحك على صحتك، على روحك <hesitation> كي تكبر باش تقعد عم تفانكسيونال في حياتك، لازم تمشي الترين، أهم حاجة هي الأكتيفيتي فيزيك.